Me re fi oto <hesitation> me je fi oto no me re we eware me ve ma he me ve we eware me je we eware no me ve nya na igbeju me je na igeigu no me ve wa ze me ko me je kae no mere gbebe fihae me je gbebe fihae no ebe ososo ebe avive ebe avo esa me je gbe ebe avo esa fihae no e je wo no. Me re vi egu me ve kpa me ve wo kpobo igini me je wo kpobo igini me ve wu ha me je wu ha no me ve wa kpozi me ve sai me je sai no me je sai no me ve koko erae ho me je erae fiho no me ve kaka me je kaka no me ve wa kpobo eki me ve ze me re ro re emu